والله راح اختار <hesitation> إني اغير السجاير يعني، يا ري- يا ريتني ما كنت <hesitation> سرب- شربت سجاير، وإنها مظرة بالصحة، وما تفيدك في أي شي، و <hesitation> تظيع مالك عالفاظي, <hesitation> يعني ما- ظياع مال وصحة، يعني شي مظيعة ل- مظيعة لك وفي عمرك، وينقص من عمرك من كل سيجارة تشربها.